Atoro ananjy alongany hoe karakory fomba fitondrasana bisikileta. Vita zay dia apetraka ambonin'ny lasely amin'izay izy dia tazomina izy amin'ny vôlongany. Dia kôfa manomboka zajatra igny amin'izay izy vô avotsotro amin'izay izy, avela mandeha irery kamin'izay mba hahafahany magnana équilibre hitondrasany an'ilay bisikileta. Dia zay zagny ilay fomba fampianarana zaza hitondra bisikileta.